Ty ferenena fantako zane voalohane, malagasy, le frantsay, de italiany, de <hesitation> afrikany, e-e-indiany, sinoa, zay ty fantako, fa be de be, maro fa tsy voa- tsy voa- tsy voatery ho fantako tsy voalazako daholo